Patuuji do mari elnaare, be yoftaare, ndu do siifa bandu goddo to be tonyi dum. patuuji do vowra be himbe masin ha nder wakkati sedda ngam kanjum buri yidugo jodugo ha himbe woni.